Koba a citir ga suba dulba hamusu dogu mai hamusu dagu ma uju dowo wai aga kobari duyaku gaba kidaya ga hankala ja ayi pida pida mai dowu waai kowo ja kara ga naira towofu han kalaja pida pida magu ganga nagu aha musu dagu magukora gariga nagu aha musudagu mai kodowo koba a dul ba ha musudagu dowogu a wadi, wadi daga awar wudufu kowo dowo kuba a dulbana sa tuwayi makubana asikudowo hamusudaguna dashi maga ahiyadowo duwo kula kula maga ahiya dowo lapiya komai do komai abur ga kukusu jan arasi garasi barin unaso abu rnagu kowani dowo magu ganga anagu aha musudagu magu kora ganga nagu aha musudagu mai koba a ttiri ga dulba ha musu dagu mai kir mai ha musu dagu kur da ma ma hakalagu pida pida dama magu a kuri dufu guyi komai du komai guyi dowa hankala gu pida pidana kuku dashi kaja kura makoba kuragu nagu citiri ga dulba komai da komai namai amma koba akodowo ganga jan munagu lubur kuzugu maga alu buri ku zugu ciwo aga koba dulum dulum dulum batoka yan valyar batu ka yan kiyi amma kobana acitiri ga du dul bada komai da komai ko-ko ku hamusu dagu agu mai. Dowo u wayi nada uvar sal komai dakomai arada amma kubana hankalanda ciyi pida pida mai kubana sur kubana sur bati kubana nada ayu mai magu ganga kuku sai godiya nagu a muliya komai da komai guyi ku ku ara citiri so gara si bariniun dugu diyya matumagamiyi ma hankalagu pida pida kowani su nagu aha ahamusudaguda mahankalagu pidapida, nagu ahamusuda guda mahankalagu pida pida magu a ga sur sum nagu aha musuda guda mahankalagu pida pida na awidiyyi nagu a hamusuguda nagu awadiya maga aga kowani su nagu awadiyyi amma wadiyyi digge madugu aburi makomai da komai aragu maga aga dumuwa arar mai wudafugu nagu a citiri ga muliya komai da komai mai komai anus u anusukuku mai komai anu anusukuku mai, u mar wadiyyi wadiyyi ya wadiyyi wadi a yumai dugu suka diyya aburwa kowani sukuku gayu udiyya su kukura milidaya suku ku dugu ara ciwo ba um um kuku ayi manage kowo towo tokumai murida mahanka lagu pida pida nagu abari kovan jiwayi mada kura muliya kumagarku hankalaja ayi pida pida mai jiwayi su maja citiri ga hoyi su anu kovanyiko naja a wadiyi jiwowayi maja aluri kovan lapiya naja a waddiyi jiwayi maja aluri muska uvir gora a sai ga waddiyi ciwayi. Maja aluya jiyi uvir gora uvir puwo woodiyyi a sai ga waddiyi jiwayi maja aluri musha akuran makuranta ku a sai ga waddiyi jiwayi su maja aluri madu wowa aga koba a sai ga kumagar wudu fuja a zowo jiwayiso maja aluri musha waddiyi a sai ga waddiyi sai dai kumangarkur dugu aburi mutuwo, kuku dugu ara diyya nagu a miliya komai da kumai mai um um kuku a saa duga waddi mai magu aluri dugu abatukana fa guyi ma fa guyina asu magu uluya uhi arfana fa far far koku a san ga waddiyi ma gu, uluri zurguyi ganga kuku asari ga waddiyi amma koba jiwayi asayi ga waddiyi jiwayi asayi ga waddiyi mai matuma wai mada atuya sursum mada abu fa dowo da abamiliya uzowoa nada a wadiyi da komai da koma irida jiwayi nadda awadiyyi jiwayi nada a wadiyi mai duwayi kulsukuk dunada uvir mul kuka abari da jiwayi gada ahiya ga a sukuku, rowoku abada amma aburwa kujaiku kujaiku kujai ku um um kuku su asari du ga waddiyi mai jiyyi wai asari da ga waddiyi jiyi wai asari da ga wadimai. Jiwayi gada asukuku dugu aburi maga ahiya dugu abu kulsun dugu bataka miliya du kuriun nagu awadiyi masun dugu kora butuma miliya dowo kurwona gu a waddiyi mai jiyi a ga damuwar hiyyi manada wuri maduwoga ga manada amumuliya su nana hada acitiri ga muwomuli ya mai kuwokuku a sari daga tunanai nada nada a wadi mai asarida ga duhakur abur da mai suka gangaya yamumuliga kukuma yamuliya kukuma yamuli ya kukuma amma matuwoma diyyu kora ganga jan duyi ko ra batuma ciyitiri ga miliya dowo wayiso maja adagu sun ada buwo dowo jigir sama adagiju puwodum ku maja aluri dowo dowo ada akwa aburi dowodowo a mai alu mal mu ho makkana mulmugu anabbi muhammadu salalahu alaiyihi wasalama ana kuku a asarinda ga waddiyi jiyi wayiso mada ahiya ga mai alu jaru salam dowo wayi ma usari gawaddiyi dugu ciyiri mulsuku ivir mul ivir bu iyi pulum pulum dowogu iyi iyi nassara iyi iyi larabawa iyiri mul muri daban daban dugu mul mu dowogal dowogal yarku kuku kuku ma maduwayi aluri asariyi ga wadiyyi duwo wayina asariyi ga waddiyi mai kulsun dugu amul dai gudiya gu alu ba komai da komai matumaga kowa aga hankalaja suwon asori ga waddiyi jan a sarida ga waddiyi mai. Jan asun do go wadimai ga murida ko wani nagu batuna citiri duga yiri anu kuriun nagu ciwa diyyi nagun abamul laguri suku nagu a waddiyi kukusu ara barin batumaga jiyyi gabakidaya a ra mul ara gu uiyi guyi nag a sau dubu kuku nagu a waddiyi magu a wadiyyi kul son dowo amurl anu, un gamul anu uju maja kura sukur un nagu a wadi amman gungama nagu awadiyyi adan gaga managa awa aiyyi wamyar gangama nagu awadiyyi zamunyar gan gama nagu awadiyyi mu showokuryar caca nagu a wadi wamgan adanyar naga a wadiyyi ujuwanyar nagu awadi sukunyar naga awadiyyi mora jiwon jiyiwon jiwon dumku mara ka duri giwaguyi nagu a wadiyyi amma dowonyi maju aluya duri giwaguda wudu funja a su dowo wayi ma alu ya dowo ugiwa nada aya dur mai dugu suka yar dari du gu suka paa ga jiyiwo kura ugiwaguyi mai ga namur udari duna mur atuburi kurmur duwo na mur udaso abir kujai kujai ru ku ara citinuwaso gara sibari mur nahur ara wadiyyi aburi na mur marghi ca ca rimur ku maga aluya marghi caca u vidu marghi adiyi magu aluya da kuku so atun ga suri buwo kur nagu a wadiyyi mo ga aluya kowa da kowa kujai dowuri marghi amiliya kuku acitiri ga bukur duguyu maga aluya zowo aduwo jirigu ku. Kuku a sarida ga bukar kur uvigi diyya aluya uviyidu duguya adi cigiya marghi kuku a sar da ga bowokur amma kul uviyi dowo jigiya kira diyi su kuku a sarida wadiyya mai kuluyi uviyi jigiya kura disu aridaga wadi mai kulu aviji dowoyi aluya komai da komai jiyi adi gabadiyyada kowa davawama mada ara citirigaro uliya mada ara citiri ga huri asi juri caca su gara su huri dugu duri suri sum dudaga suyyadu gu madda uliya uviyi wayi yar kuka ma u sarida ga waddiyyi aburi kullu u viyi diyya aluya du masza gasi lisu gasi tsa tsafa maraga morari yar awinu sir, uhi kulsun du da afu ga siri fumiya du imi acitiri ga tsaku so a saridaga wadiyi mai kuku ya wadi yyi kowo bikumai aburi diyya aluya diyya alu uviyina buta uzuguna taina maja suka adi matuwo a tuka na shinkofana mada aba to a kowo do kowo, kowo kowa abahu du buhu asi dugi aburi atalawan ababowu abar buta mada a bahowo kariri butane asi a sarida ga wadiyyi koku ai suri bukur maja kora aragu nagu a guri arak o van nagu a wadiyyi maja kura ra kovan na kuku nagu a wadiyyi mai maja kura, ra kovanna koku nagu. Majakura kovan kuku a saringa duhaa ga namur udiyya muratubu rikurmurso komai da komai kulson ara hiyya du jara mulna dugu sukadiyya aburi komai da kuma kujai kujai kujai nagu asini duho raban mai matumagu iyiri murmarghi digge iyirimurwon muna gu iyiri mur susugu kukuso janda ara hiyya gara sunsu gara sun tukar uvi kujai kujai kujai kujai kuku unur marghi ku kuku a ra sarimursu gara wadiyyi abur komai da komai du namur suka diyya kujai du namur udiyya ayi mu nagu mai namur marghi koko asaridaga buhur dugu abur umbul mada a tarda murkayukam asaridaga wadiyyi um bul lalugyu, dugu lalugu amulu dumya kukuma asaridaga wadiyyi mai aluya dufur jugama aga giyimna alaridu bulana kuku asarida ga wadiyyi kowani su maraca uzuwori jigga, uzuwori shinkafa, uzuwori adowomaa, sundowo ataya gafowo miya kuku asaridda ga wadiyyi amma kul sundowo kura tayya kuku asaridda ga waddiyyi mai komai da komai dadugu udiyya aburi maga a fulhuriri akura kobai koba gaja ara hurin alu uviyi wayi kura munagu kowanisu jan jara fegyin uviri munagu mai gabadiya dowo do lo kobo a sanda ga waddiyi mai duwo wai maja ga gagu da jandowo ja aku dashi. Dowowasi koma komai da komai na maja kurayi, maja ayi ara juguda naja a wadiyyi namur maghi gabadaya na murgabaki daya namur asun sundowomura mul koma namur a ciwo abur ga komai ara kovari mur mai masu ara kuvan aragu asarin ga wadiyyi masu ara dugu aragu a saringa wadiyyi aburiso namur gaba daya duwo namur sukadiyya, abur namur jigi, jigin danaso nada ara maisu gada abaru gur komai da komai anukurda duwo diyya ara dowo uki towo toku abur kujai kukusu kujai kujai kujai kujai kujai kuku ayi mai namur ciri marghi caca mur namur, un magu aluya kovan ma nagu a wadiyyi maga abuwo makuranta lapiya nagu a wadiyyi maga a luya dowo ulagu nagu a wadiyyi kulsun dowogu a mul nagu a wadiyyi abur komai da komai nagu asukukusu kuku ara barin um, <noise> hu bariji a buna n bafa.